Bulan April bula ha au mengasosiasikan sebagai awal musim semi. Au berpikir bula ha dianggap sebagai bulak yang ceria dan penuh harapan no banyak momen untuk merayakan kebangkit-kebangkitan alam no kreativitas.